والله بالنسبة ليلي عندي <hesitation> بريسك سبعة والا ثمانية أزواج متاع أحذية يمكن أكثر من عشر وبالنسبة للقبعات ما عندي عندي وحدة برك نستعملها قليل وين نستعملها، وبالنسبة للنظارات الحقيقة ما عنديش نظارات ما نستعملهومش.